þúsundir Breta mótmæltu opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta í dag Donald Trump og

voru bjartsýn á áframhaldandi gott samstarf ríkjanna eftir Breta úr Evrópusambandinu neyðaráætlun vegna yfirvinnubanns ljósmæðra er ekki tilbúin á Landspítalanum en tekist hefur að manna helgina landlæknir segir alla tapa á því ef deilan dregst á langinn

tók sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna eftir í dag utanríkisráðherra segir mikilvægt að þjóðin sé meðvituð um ábyrgðina sem þessu fylgi byggingarkranar og bílar eru fluttir inn í stórum stíl og glögg merki góðæris sjást nú í höfninni í Þorlákshöfn

eftir að vikulegar siglingar

hófust í fyrravor um eittþúsund og tvöhundruð

á hátíðinni en segir að þannig megi láta öllum líða vel gott kvöld Bandaríkin og Bretland

halda ótrauð áfram milliríkjaviðskiptum eftir Breta úr Evrópusambandinu þetta kom fram á fundi Donalds Trumps og

Trump fékk

móttökur á öðrum degi heimsóknar sinnar til Bretlands á meðan fjöldi heimamanna mótmælti komu hans bandarísku forsetahjónin eru í fjögurra daga opinberri heimsókn í Bretlandi forsætisráðherra og eiginmanni hennar þau voru í miðjum kvöldverði þegar fyrstu fregnir af ítarlegu viðtali Donalds Trumps við dagblaðið Sun bárust en blaðið kom út í morgun í viðtalinu fer Trump um víðan völl gagnrýndi til dæmis fyrir áform hennar um úrgönguna úr Evrópusambandinu og sagði að gengju þau áform eftir væri lítill grundvöllur fyrir milliríkjaviðskipti Breta og Bandaríkjamanna

fundi og þá var komið annað hljóð í strokkinn

forseta Bandaríkjanna varð sem áður tíðrætt um falsfréttir

með samband Bandaríkjanna við gestgjafa sína Breta

það tóku hins vegar ekki allir Bretar Bandaríkjaforseta opnum örmum fjölmenn mótmæli voru í Lundúnum í dag

mesta athygli vakti þó uppblásinn blaðra sem sýndi með farsíma í hönd sem sveif í tvo tíma yfir Lundúnum á meðan fundi hans og

móttökurnar voru öllu vinsamlegri í kastala nú seinnipartinn þegar bandarísku forsetahjónin hittu Elísabetu

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra þú ert nýkomin heim af leiðtogafundi NATO það hefur gustað um fékk hann sínu framgengt eins og hann hefur haldið fram það liggur fyrir að

orðaskipti við Donald Trump hvað fór ykkur á milli ég lagði mikla áherslu á kjarnorkuafvopnun og

hann tók ekkert illa í það

það fyrir þig sem formaður v g

að Ísland sé utan hernaðarbandalaga á borð við NATO að sækja verið er að undirbúa neyðaráætlun á Landspítalanum vegna yfirvinnubanns ljósmæðra

að lög á

ljósmæðra geti verið skammtímalausn en hefðu mjög slæmar afleiðingar til lengri tíma verkfallsaðgerðir ljósmæðra hefjast að óbreyttu eftir fjóra daga þegar yfirvinnubann tekur gildi tólf ljósmæður létu af störfum í kjölfar kjaradeilunnar síðustu mánaðamót og enn fleiri uppsagnir taka gildi um næstu mánaðamót landlæknir segir að tekist hafi að manna helgina eftir miklar tilfæringar hún segir að það hjálpi til að

rólegt hafi verið á deildinni undanfarið það verður bara sífellt erfiðara eftir því sem deilan dregst á langinn síðan er annað með svona deilur

komið rót á fólk

minnka líkurnar á að það komi til baka og síðan mun taka langan tíma að vinna ofan af spennu sem alltaf myndast þannig að það tapa allir á því að þetta dragist ekki hefur verið boðað

í kjaradeilunni samkvæmt lögum er ríkissáttasemjara skylt að boða til fundar innan tveggja vikna frá síðasta fundi en hann var í fyrradag neyðaráætlun hefur verið í gildi á Landspítalanum síðasta hálfa mánuðinn nú er unnið að nýrri neyðaráætlun þar sem fjallað er um hvernig starfsemi Landspítalans verður háttað

ljósmæðra hefst á miðnætti átjánda júlí nú er ekki tilbúin enn neyðaráætlun vegna

það eru vafaatriði sem verið er að leysa úr þannig ég ætla ekkert að tjá mig um það fyrr en sú áætlun liggur fyrir sem væntanlega verður strax eftir helgi hvaða vafaatriði eru það það eru allskonar útfærslur á vinnu hvað má og hvað má ekki telur þú að það verði sett lög á þessar verkfallsaðgerðir ég treysti mér ekki til lög gætu leyst vanda til skemmri tíma en ég held að það hefðu mjög slæmar afleiðingar til lengri tíma það er ekki lausn að mínu mati

hefur tekið sæti Bandaríkjanna í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna út árið tvö þúsund og nítján Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir ákveðið að Íslandi bjóði sig ekki fram

eftir að því tímabili lýkur sætið losnaði skyndilega þegar Bandaríkin sögðu sig úr mannréttindaráðinu kosið var í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna í

var eitt í kjöri og fékk

eða hundrað sjötíu og tvö atkvæði af hundrað sjötíu og átta fimm sátu hjá og Frakkar fengu eitt atkvæði kosningin var leynileg og því ekki vitað hvaða þjóðir sátu hjá og þessu fylgir auðvitað mikil ábyrgð við þurfum að

að taka þessu máli bæði með festu og yfirvegun og þá er ég bara ekki að vísa í okkur í stjórnmálunum og starfsfólk utanríkisþjónustunnar heldur skiptir það máli að þjóðin sé mjög meðvituð um það hvað þetta þýði fyrir okkur fjörutíu og sjö ríki sitja í ráðinu sem hefur aðsetur í Genf fastanefnd Íslands þar mun að mestu sinna verkefnum ráðsins við munum þurfa að styrkja

fastanefndina það er hins vegar óverulegur kostnaður það verður einhver kostnaður eins og alltaf þegar við tökum að okkur einhver verkefni en það er ekkert í samanburði við það ef við hefðum farið í kosningabaráttu hann segir Ísland ekki ætla að gefa kost á sér til áframhaldandi setu í ráðinu eftir að þessu tímabili lýkur framboði til ráðsins fylgir yfirleitt langur undirbúningur og mikill kostnaður flutningar eru nú fyrirferðarmestir í höfninni í Þorlákshöfn eftir að vikulegar siglingar

hófust í fyrravor glögg merki góðæris sjást nú á höfninni og unnið er að stækkun það er mikill uppgangur í Þorlákshöfn og Ölfusi eins og í flestum sveitarfélögum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins þar hefur íbúum fjölgað hratt en umsvif líklega hvergi aukist meira en á höfninni

Mykines hóf siglingar í fyrravor milli Rotterdam og Þorlákshafnar með viðkomu í Færeyjum mykinesið er nítján þúsund tonn og getur flutt níutíu gáma og fimm hundruð bíla í hverri ferð innflutningur hefur aukist mikið og skipið nær alltaf fullt en með því eru flutt út um eitt þúsund tonn af sjávarafurðum eins og fólk hefur nú heyrt um í fréttum undanfarin misseri þá hefur

Þorlákshöfn misst megnið af sínum veiðiheimildum eða stóran hluta og það

og gerðum smáhýsi og allar gerðir farartækja og um tíma var engu líkara en kynjaverur úr örkinni hans Nóa væru að stíga á land slík var fjölbreytnin þarna var líka stærsta svið Íslandssögunnar sem sett verður upp fyrir tónleika

en græjurnar sem fluttar eru til landsins vegna tónleikanna vega alls um þrettán hundruð tonn

konar vinnuvélum og fólksbílum og öðru hérna höfum við nóg landrými getum dreift úr okkur eins og okkur sýnist nýtt

ekki að hafa neinar áhyggjur af plássleysi hérna unglingar sem nota vímuefni í æð veigra sér við að sækja sér hreinar sprautur og aðhlynningu vegna þess að þeir óttast tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks þetta segir

Frú Ragnheiðar þau eru hrædd

að það verði leitað að þeim og þau

í raun tekin úr umferð og sett inn á Stuðla svala segist hafa óskað eftir því við Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndir á höfuðborgarsvæðinu að fá að nálgast sérstaklega fólk á aldrinum sextán

Páll Ólafsson sviðsstjóri ráðgjafar og fræðslusviðs hjá Barnaverndarstofu segir að ungmenni undir átján ára aldri sem nota vímuefni í æð eigi að vera í höndum

eða heilbrigðiskerfisins það sé mikilvægt að barnaverndarnefndir fái upplýsingar um það séu unglingar að sprauta sig hann segist hafa skilning á mikilvægi skaðaminnkunar hjá fullorðnum en að það sé mikilvægt að samþykkja ekki neyslu barna

þjónustu að halda og mun betri meðferð og stuðningi frá barnaverndaryfirvöldum ég óska eftir því að við getum gert þetta í samstarfi og

innskot kviku í rótum eldstöðvarinnar en það er sambærilegt

í Eyjafjallajökli á árunum fyrir gosið tvö þúsund og tíu virkni Öræfajökuls nú er dæmigerð

fyrir eldfjöll sem búa sig undir eldgos tækjum til vöktunar eldfjallsins hefur verið fjölgað verulega

eru ekki viðbúin breytingu

sem tekur gildi á sunnudag þetta segir forstöðumaður

Samtaka atvinnulífsins of skammur tími sé frá því lögin voru tilbúin þar til þau taka gildi nýju lögin eru mikil réttarbót fyrir almenning og leggur opinberum aðilum og fyrirtækjum sem vinna með persónuupplýsingar ríkar skyldur á herðar Alþingi samþykkti lögin fyrir rúmum

mánuði við hefðum þurft að fá þessi lög fram miklu fyrr fyrir ári síðan hefði verið best þannig að því miður held ég að mörg sérstaklega minni og meðalstór fyrirtæki séu bara engan veginn í stakk búin til þess að takast á við þetta núna þetta er bara ferli sem tekur mjög langan tíma og mjög kostnaðarsamt í mörgum tilvikum þarf að breyta kerfum kerfum sem halda

Fréttastofa innti stóru símafyrirtækin þrjú Símann Vodafone og Nova eftir upplýsingum um það hvernig undirbúningurinn gengur þau hafa öll ráðið sér persónuverndarfulltúa nýju lögin fela í

að fólk getur beðið um að fá aðgang að öllum persónuupplýsingum

frá fyrirtækjum síminn býst við að einhver fjöldi biðji um slíkt fyrstu dagana og Vodafone

nokkrar beiðnir síminn gefur greinargóðar upplýsingar á vefsíðu sinni um hvers konar

er safnað til að mynda

við þjónustuver myndefni úr upptökum eftirlitsmyndavéla í verslunum Símans hljóðupptökur símtala sem berast Símanum og upplýsingar um tengda aðila á heimili viðskiptavinar úr þjóðskrá fyrirtæki sem ekki fara að nýju persónuverndarlögunum geta átt yfir höfði sér háar sektir þetta er gríðarlega íþyngjandi fyrir íslensk fyrirtæki því miður er þetta talsvert meira íþyngjandi hér en annars staðar í Evrópu stjórnarher Sýrlands heldur áfram að vinna landsvæði úr höndum uppreisnarmanna í gær náði herinn yfirráðum yfir borginni þar sem byltingin hófst fyrir rúmum sjö árum það var táknrænt augnablik þegar fáni stjórnar Sýrlands var dreginn að hún í borginni

í gær eftir þriggja vikna árásir á borgina

fánanum var flaggað við pósthúsið í gömlu borginni sem var miðpunktur mótmælanna gegn stjórn Bashar al Assads forseta Sýrlands það var í borginni Deraa sem ungir

skóladrengir krotuðu slagorð gegn forsetanum á vegg snemma árs tvö þúsund og ellefu þeir voru í kjölfarið handteknir og pyntaðir af stjórnvöldum þetta vakti mikla reiði og út frá því brutust út mikil mótmæli sem síðan breiddust út um landið margir telja sigur Assads í tímamót í stríðinu og mikinn sigur fyrir

sem gengið hefur hart fram með stuðningi Rússa og Írana við að vinna til baka þau landsvæði sem hann missti til uppreisnarmanna landsvæðið sem andstæðingar Assads ráða nú yfir fer því ört minnkandi það eru íbúar þeirra landsvæða sem þjást hvað mest vegna stríðsins enda hafa þau svæði ítrekað verið skotmörk árása og heilu sætt herkví svo mánuðum eða jafnvel árum skiptir staðan er flókin eftir rúmlega sjö ára stríð og gríðarmargir hópar sem hafa ólík markmið eru þátttakendur í átökunum í það minnsta fimmhundruð þúsund hafa látið lífið

tólf milljónir hefur misst heimili sín þungarokkshátíðin Eistnaflug í Neskaupstað nær hámarki um helgina en hún hefur vakið athygli fyrir vinalegt andrúmsloft á

Eistnaflugi er bannað að vera fáviti og þar er enginn skortur á

hér á Eistnaflugi í Neskaupstað er gríðarleg stemmning en skipuleggjendur búast við um tólf hundruð manns á hátíðina í ár hér leika fjörutíu og fjórar hljómsveitir fyrir en það nýjasta á er svokölluð

og reynir að leysa öll vandamál með

bara auðvitað vil ég knúsa manninn og þá kemur ákveðin vellíðun í fólk og þeim

birti upp daginn minn bara gerði allt

já það náttúrulega er allt inni í þessu við erum að dreifa

þú kannski vaknar og vaknaðir að vitlausum stað og ert búinn að týna

svafst á næsta bekk eða eitthvað gerðist í gær þá viljum við að þér líði betur við viljum að öllum líði vel á hátíðina koma erlendir blaðamenn og tónleikahaldarar og íslenskar hljómsveitir hafa notið góðs af því

í fyrra og það gerði rosa mikið

mikið af góðu fólki og þá fór boltinn svolítið

það endaði á því að komumst á tónlistarhátíð sem

Hollandi og spiluðum þar þrisvar þetta er búið að stigmagnast

stór partur af því að hjálpa okkur að láta þetta rætast af því að þau gæfu okkur tækifæri til að spila fyrir ákveðið fólk hljómsveitin einbeitir sér að því að fjalla um vanlíðan ungs fólks og einkunnarorðin eru að ekkert sár sé of djúpt þeir vilja senda jákvæðan boðskap og hafa snúið baki við áfengi þetta viðhorf til áfengis í þessari senu varðandi djamm gerir þetta enginn heilvita maður af því að þetta er ógeðslega heimsklegt til hvers að drekka deyja áfengisdauða og muna ekki neitt og kenna á því næstu tvo dagana þegar þú getur bara sleppt því skemmt þér ógeðslega vel og haft orku næsta dag í að gera allt

ellefu ára stelpa sem leikur með hátíðarhljómsveit íslensku

helgina yngsti einleikara frá upphafi segir það enga galdra að vera góð að spila á píanó það sé bara æfing uppskeruhátíð námskeiðs alþjóðlegu

í Hörpu um helgina þar kemur meðal annars fram hinn átján ára gamli fiðluleikari sem hefur hlotið fjölda alþjóðlega verðlauna þá kemur

Ásta Dóra Finnsdóttir fram á hátíðinni en aldrei hefur yngri einleikari

Ásta er af íslenskum og kínverskum uppruna hún hefur æft á píanó í sjö ár og byrjaði að æfa sig fyrir tónleikana um helgina í upphafi árs ég er alveg hætt að vera stressuð ég er bara að njóta þess að vera á sviðinu

sem ég elska þegar ég spila á

Ásta segir jafnframt að æfingin skapi meistarann ég bara æfi og hlusta á kennarann ég spila þrjár klukkustundir

það mun rigna hressilega á landinu öllu síðar í kvöld en strax í nótt byrjar að stytta upp um

mest allt sunnanvert landið og þegar komið verður fram yfir hádegi verður nánast þurrt á landinu á sunnudag verða leifar fellibylsins

staddar rétt suður af landi og valda regni víða um land þó í mismiklu mæli Theodór Freyr veðurfræðingur fer yfir þetta

opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta í dag Donald Trump og

bjartsýn á áframhaldandi gott samstarf ríkjanna eftir Breta úr Evrópusambandinu neyðaráætlun vegna yfirvinnubanns ljósmæðra er ekki tilbúin á Landspítalanum en tekist hefur að manna helgina landlæknir segir alla tapa á því ef deilan dregst á langinn ísland tók sæti í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna eftir

í dag utanríkisráðherra segir mikilvægt að þjóðin sé meðvituð um ábyrgðina sem þessu fylgi byggingarkranar og bílar eru fluttir inn í stórum stíl og glögg merki merki góðæris sjást nú í höfninni í Þorlákshöfn hún er að breytast í flutningahöfn eftir að vikulegar siglingar

hófust í fyrravor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

á rúv punktur is en við segjum þetta gott að sinni njótið helgarinnar verið þið sæl